Aga gunana televisi e lao ri ananak e ero televisi e wedding leipake pagguru ananak e baraq macca mannennaq nasabaq pole okkomi televisi e wedding naita tauwe mega bicara leionrowang topa ananak e ko meloq i manontong nasabaq ajaqna sambarangan nanontongi iye mau e nanontong ananak iyanaritu film kartun biasanna upin ipin atau boboboy